Mëënko banjínal, á mëloŋ ací mëëncúukan, mëloŋ cí mëëncúukan. Á já wuloŋ ipankí mooko cápan ipankárul koondáan uloŋ këëyak këëyam bël kúundáan. Bëënko banjín ajá mëëncúukan bël amëënkir dí bël.